في الحقيقة الانسان حر أنه يحقق بزاف ديال الحاجات ويتحكم في المصير ديالو ولكن كاين شي حاجات لي هي خارج القدرة ديال الانسان وكيكون فيها الانسان مصير، ولكن عموما راه الانسان حر وقادر أنه يبدل حياتو ويحقق بزاف د الحاجات بغض النظر على المسائل لي هي قدرية.